විදේශ රටක <hesitation> තනිවම <hesitation> ආරක්ෂිතව ගමන් කරන්න නම් <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම <hesitation> අපි ඒ යන රට ගැන <hesitation> ටිකක් අවබෝධයක් අරගෙන යන්න ඕනෙ. අපිට අන්තර්ජාලය හරහා <hesitation> අපි සංචාරය කරන ප්‍රදේශවල <hesitation> ආරක්ෂිත <hesitation> තත්ත්වය <hesitation> ඒත් <hesitation> ඒ ප්‍රදේශ කොහොමද <hesitation> එහි ගොඩක් මංකොල්ලකාරයෝ ගැවසෙනවද <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> හැමදෙනාටම ආරක්ෂිතව <hesitation> රෑකට වුණත් ගමන් කරන්න පුලුවන්ද <hesitation> මේ වගේ තොරතුරු සොයා බලලා <hesitation> අපිට ඒ රටට <hesitation> පිටත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ <hesitation> අපි නවතින <hesitation> ඒ සංචාරක හෝටල්වල අයත් සමඟ <hesitation> අපිට <hesitation> නිතර <hesitation> සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ දුරකථන අංකයක් අරගෙන <hesitation> අපි එළියට යනව නම් <hesitation> ඔවුන් සමඟ <hesitation> ඒ සම්බන්ධතාවය පවත්ව ගන්න එක වැදගත්. අපිට එළියෙදී යම්කිසි <hesitation> අනාරක්ෂිත බවක් හැඟ වුණොත් <hesitation> අපිට ඒක <hesitation> ඒ හෝටලයට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> ඒ රටේ යම්කිසි <hesitation> අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකදී <hesitation> ඒ වගේම අනාරක්ෂිත තත්වයක දී <hesitation> ඇමතුමක් දෙන්න පුළුවන් <hesitation> පොලීසිය හෝ ආරක්ෂක අංශයේ නොම්බර දැනගෙන සිටීමත් ඇත්තටම වැදගත්.